gott kvöld í menningunni hér á eftir fræðumst við um hvernig Einar falur Ingólfsson ljósmyndari gerði löngu látinn danskan

svo verður rætt við Valgeir Sigurðsson tónskáld og

upptökustjóra um nýjustu afurð hans og community en við byrjum á Vilborgu Örnu Gissurardóttur

og Everest fara en hún er fyrsta íslenska konan til að klífa hæsta tind í heimi Vilborgu tókst þetta á dögunum í þriðju tilraun en hún hefur í tvígang þurft að hætta við að fara á tindinn eftir að alvarlegar náttúruhamfarir riðu yfir Nepal sem olli miklu manntjóni í bæði skiptin hún hefur farið á suðurpólinn gengið Grænlandsjökul og klifið hæsta tind í hverri heimsálfu til að búa sig undir Everest og er hingað komin til að segja okkur frá þessari háskalegu

velkomin Vilborg og til hamingju með þennan stóra áfanga hvernig er nákvæmlega tilfinningin að standa á hæsta tindi heims já hún er eiginlega

ólýsanleg það er eiginlega bara þannig þetta er svo stórt og þetta er svo mikið

unnið svo lengi að þessu að þegar maður kemur upp maður verður svona já þetta er eiginlega

með öllu ólýsanlegt þetta er mjög yfirþyrmandi þú stendur þarna og kemst ekki hærra þú horfir eiginlega yfir heiminn á sama tíma og þú upplifir þessar stórkostlegu tilfinningar geturðu ekki slakað á af því að þú átt eftir að fara alla leiðina niður líka sem er jafn háskalegt

á hættu að detta niður

frá rótum fjallsins og upp á topp hvernig gekk þetta fyrir sig og kom aldrei einhvern veginn að þeim punkti að þú þú varst örmagna gjörsamlega sko leiðangurinn í heild gekk rosalega vel og ég aðlagaðist strax rosalega vel og var ekki að finna fyrir neinum óþægindum hvað það varðar en

ef maður talar um hausinn á sér þá hafi þetta verið minn erfiðasti leiðangur hingað til það eru kannski afleiðingar af því að hafa verið þarna áður og vera að fara í þriðja skiptið

er það talsvert erfiðara heldur en að vera að fara í í fyrsta skiptið maður kemur ungur og óreyndur þetta eru grunnbúðir og

fjórar búðir eftir það þú ert ekkert á sefur í tjaldi allan tímann

og ert bara með prímus prímus og allt mjög já þú hefur ekki sofið heila nótt er það í langan tíma jú svo sem maður kemst alveg upp á lag með það að sofa en

kallar summit push ið lokaáfanginn eftir því sem maður fer ofar á fjallið því minni verður svefninn oft á tíðum og og í restina þarf maður já já ég sofna mjög snemma á kvöldin

þetta er þín þriðja tilraun og þú varst ansi heppin í þínum fyrri tilraunum því þarna varð mikið manntjón fyrsta tilraunin þín þá varstu stödd í grunnbúðum

fellur þarna úr fjallinu og og verður sextán manns að bana ofboðslega stórt og mikið slys fjöldi leiðsögumanna er það ekki jú þetta eru allt sem láta lífið þetta er slys sem hefur mikil

margt sem gerist í kjölfarið kaup og kjör og tryggingar ýmislegt sem kemur upp á yfirborðið og við erum frá Íslandi og við þekkjum

stór slys verða í litlum samfélögum þannig að ég tók þetta mjög inn á mig og var

þátt í björgunarstarfi aðhlynningunni að taka á móti þeim sem voru að koma niður

þegar maður hefur upplifað svona stóra hluti

að vinna úr þeim þegar maður kemur heim og ég fékk aðstoð við það sem betur fór og var aldrei feimin við að sækja þá aðstoð ég þurfti að fara aftur á bak og fór haustið aftur inn í Himalaja og fór þá á átta þúsund tvö hundruð metra tind

það var

kjölfarið að

tilbúin til að fara aftur á Everest tvö þúsund og fimmtán en þá verður þessi rosalega

stóri jarðskjálfti sem skekur Nepal upp á sjö komma átta eða sjö komma níu þá ertu stödd í fyrstu búðum og allar grunnbúðir okkar búðir og stór hluti af

þurrkaðist út í snjóflóði sem jarðskjálftinn kom af stað og við vorum mjög heppin uppi

sem féll mjög nærri okkur og eyðileggingin eftir jarðskjálftann bæði í grunnbúðum og bara allt landið var undir og eyðileggingin var alveg rosaleg og þá var hætt við allt og allt blásið af auðvitað já alveg en maður hefði nú haldið eftir

þessa lífsreynslu þú ert í grunnbúðum í fyrra skiptið og svo fóru þannig að þú ert ótrúlega heppin að hafa sloppið maður hefði haldið að þér hefði ekkert langað

að gera þetta og klára þetta en hvað var það í þér sem fékk þig til að langa til að klára þetta eftir eftir þessi rosalegu áföll

lengi vel eftir tvö þúsund og fimmtán langaði mig ekkert

klifra bara ekki neitt og

myndi blunda í mér lengur en en það er líka þannig að

að horfast í augu við óttann og og ég var ekki tilbúin til að láta óttann því það er óttinn fer að stýra manni og stýra lífinu og hefur mikil áhrif á mann og ég var ekki tilbúin

til að láta óttann stýra lífi mínu að eilífu það er oft talað um að allir eigi sitt

Everest að klífa Everest og allt þetta mitt Everest var bara hið eiginlega Everest með öllum átta þúsund átta hundruð fjörutíu og átta metrum af ís snjó og og og grjóti mér fannst ég þurfa að fara og horfast í augu við þetta og loka þessum kafla það var erfiðara fyrir mig að fara ekki heldur en í raun og veru að fara og finnurðu einhvers heilun eftir þessa ferð í raun og veru snerist þetta ekki um toppinn allan tímann heldur snerist þetta um að fara og klífa aftur í gegnum

fyrstu búðir og meira að segja var ég í fyrstu búðum tveimur árum upp á dag eftir

jarðskjálftann þar á ég ákveðið samtal við sjálfa mig og það skiptir mig rosalega miklu máli góðu minningarnar minningarnar

ekki einhver tímapunktur í þessari ferð hvað er ég að gera hérna jú jú vissulega gerði það það þetta hlýtur að hafa verið erfitt á köflum já hvað hausinn varðar er þetta erfiðasti leiðangur sem ég hef farið í og ég var að yfirstíga margar hindranir og brjóta marga persónulega múra en sigurinn var rosalega stór og hann var rosalega persónulegur þú talar um að þú finnir

ofboðslega fegin að hafa farið ofboðslega fegin að hafa náð að að klára þetta og ég lagði mikið í þetta fyrst og fremst

þessar minningar líka hvað þarf maður að hafa til að geta klifið svona tind ég meina bæði líkamlega og andlega

sterkur maður þarf að þola hæðina og það er ekki sjálfgefið við aðlögumst mismunandi og ég hef hingað til verið rosalega heppin með mína aðlögun en maður þarf að vera þolinmóður því að eins og núna

heim áður en glugginn opnaðist þetta var erfitt

rosalega erfitt

að athafna sig og veðrið hefur hefur ekki verið mönnum í hag vægast sagt þannig að

andlega úthald til að geta klárað náttúrulega ástríða drífur það mann áfram

það sem ég bý að

ná tökum á sér þú fannst alveg til ótta á köflum er það ekki þú varst ekki tilbúin að taka sénsa þarna

hef aldrei aldrei verið tilbúin til að taka neina óþarfa sénsa ég hef alltaf leitast í eins öruggar aðstæður og ég kemst í og ég hef heldur ekki verið hrædd við að bakka úr aðstæðum þegar mér líst ekki á þær og það gerðist tvisvar í þessum leiðangri annars vegar með að stóð til að toppa tuttugustu og mér leist hreinlega ekki á aðstæður þegar hólminn var komið og ákvað að fara ekki sem hefði líka

kostað mig

og koma heil heim hvernig ertu á þig komin núna búin að

kúldrast inn í tjaldi í margar vikur og sofa illa og borða ja ekki ekki spennandi mat hvernig því maður veit að það er orkan sem maður þarf á að halda þegar á raunverulega hólminn er

og Everest hvað er eftir hvað tekur núna við svolítið að njóta þessa afraksturs ég ætla alveg að leyfa mér að er náttúrulega eftir

ég held ekkert að

bráð en ég verð í

fjöllunum eitthvað í haust

en fyrst og fremst ætla ég að njóta þess að hafa hafa farið þarna upp og og leyfa íslenska sumrinu að líða nákvæmlega takk

löngu látinn danskur listmálari reyndist ótrúlega góður leiðsögumaður um Ísland segir Einar falur Ingólfsson ljósmyndari en níutíu ára gamalt ferðalag eins virtasta

málara Dana um söguslóðir Íslendingasagna er útgangspunkturinn á sýningunni Landsýn sem Einar falur opnaði í hafnarborg á dögunum danski málarinn var kominn fast að sextugu þegar gyldendal útgáfan bað hann að myndskreyta nýja útgáfu Forlagsins á Íslendingasögum í danskri þýðingu nítján hundruð tuttugu og sjö og nítján hundruð og þrjátíu ferðaðist

um landið las Íslendingasögurnar og teiknaði sögusvið helstu atburða þetta ferðalag Larsens er grunnurinn að ljósmyndum Einars fals

teikningar Larsens og hann sjálfan hans dagbækur og nótur og hugmyndir sem minn fararstjóra þegar ég ferðaðist um ísland síðustu þrjú árin og tók mínar ljósmyndir bara á þeim stöðum þar sem hann hafði unnið og

hann hafði komið hann er að gera þessar nákvæmu svart hvítu

voru að myndskreyta Íslendingasögurnar

þá fóru þeir þá leið að draga upp myndir af Gunnari á Hlíðarenda Agli og Gretti

og heillaðist mjög af þeim hann sagði svo réttilega

mitt er bara að setja upp sviðsmyndina

samtal þriggja tíma það sem er undir er að að Larsen kemur hingað til að gera myndir af sögustöðum Íslendingasagna það er í raun elsti tíminn fyrir þúsund árum má segja svo kemur hann hérna fyrir níutíu árum og hans tími bætist þar ofan á og svo kem ég á tuttugustu og fyrstu öldinni og er að skapa myndlistarverk sem og bætir við mikilvægum þáttum eins og til dæmis og þessu flóði ferðamanna það bætist þarna inni í til dæmis

á tólf vikna ferðalagi mínu í fyrrasumar tók ég alltaf upp puttaling á hverjum degi þannig að þeir voru alltaf

ég fræddi þá um sögurnar og um Larsen og verkefnið mitt og þeir höfðu góðan tíma og enduðu oft sem fyrirsætur á stöðunum þar sem

þar kom enginn en í dag kemurðu á Þingvelli og það eru þúsundir manna sem streyma þar í gegn og vitaskuld verður það viðfangsefnið mitt rétt eins og tími sagnanna

tími hans myndirnar tók Einar falur á stóra gamaldags og það er mjög mikilvægt í þessu verkefni

Larsen er myndlistarmaður

náttúrulega báðir myndlistarmenn en túlkun teiknarans byggir á

því hann er alltaf að túlka staðina hann getur bara einbeitt sér að einni línu í senn á meðan ég kem og

sjónarhorn það er allt sýnt eins og veruleikinn er og þegar leið á varð Einar falur ótrúlega samstíga hinum löngu látna leiðsögumanni sínum já það er forvitnlegt ég var með afrit af þeim myndum sem hafa verið birtar úr þessu verkefni Larsens en um hundrað þeirra hafa aldrei verið birtar þær hafa ekki verið á sýningum eða í bókum en ég var með lista yfir þær allar þar sem stendur bara hvaða dag hann gerir mynd frá þessum stað og hún sýnir þetta og mér þóttu það oft vera hvað áhugaverðustu myndirnar að vinna með

ég hafði ekki myndina ég hafði bara

ég hafði í raun mjög frjálst spil þannig að ég gat leikið mér að því að mæta í Vatnsdal til dæmis og

þar sem segir bara í lýsingu Larsens frá hnúk í

Vatnsdal að Vatnsdalshólunum og flóðinu og þegar ég mæti á staðinn

hans mynd þar eða

kem að Grund í Skorradal og hann segist gera mynd frá Grund í Skorradal af Skorradalsvatni Indriðastöðum og Skarðsheiði ég mæti þar og tek mynd af Davíð Péturssyni ungum pilti sem býr þar og svo viku seinna fékk ég sendingu frá

í Danmörku af þessari mynd þar sem þeim hafði borist hún úr bankahólfi þar sem hún hafði verið í áratugi og þá er svo merkilegt aðsjónarhorn hans er nákvæmlega

einstaklega

ómstríður strengjakvartett eftir Mozart ensk

frá endurreisnartímanum og ferðir íslenskra vesturfara til Kanada er meðal þess sem býr að baki nýrri hljómplötu Valgeirs Sigurðssonar

community fyrir skemmstu við hittum Valgeir og ræddum bæði plötuna og

community sem fagnaði tíu ára afmæli fyrr í vetur já platan sem ég var að gefa út heitir hafa orðið til síðustu fjögur þar blanda ég mikið saman raftónlist og

tónlist þannig að úr verður jah vonandi eitthvað eitthvað nýtt Valgeir Sigurðsson á að baki fjölbreyttan feril sem tónskáld og upptökustjóri auk eigin tónsmíða hefur hann átt virkan þátt í tónsköpun listamanna á borð við Björk Sigurrós og

tónlistamanna úr ýmsum áttum í stúdíói sínu gróðurhúsinu í Breiðholti þessi fjölbreyttu áhrif eru greinileg á plötunni

búta og setja hana svo saman aftur

brjóta hana niður og raða henni saman og og vinna með hana á mjög svipaðan hátt og maður vinnur með popp eða rokktónlist efniviðurinn í titilverki nýju plötunnar er sóttur í strengjakvartett eftir Wolfgang Amadeus Mozart sem er einstakur í tónlistarsögunni fyrir sérlega

upphafskafla en samtímamönnum

þótti hann skera mjög er strengjakvartett eftir

sem hefst á svona fjörutíu og fimm sekúndna bút sem er mjög ólíkur hans verkum og mig langaði eiginlega að taka þetta svolítið lengra og teygja úr þessu efni

alveg upp í tuttugu og þrjár mínútur sem ég gerði og hægði það niður og tek titilinn þaðan mig langaði að ýkja þessar ómstríður meira og þetta þetta var hneyksli á sínum tíma því var sendur aftur

að leiðrétta þetta

heyrir auðvitað

Hin verkin tvö á plötunni kallast líka á við fortíðina þótt tónlistin eigi uppruna sinn í nútímans verkið átján hundruð sjötíu og fimm samdi Valgeir fyrir

þó að hún eigi allar þessar vísanir í gamla dauða karla þá er þetta fyrst og fremst fyrir mig mjög persónuleg plata og hún er kannski á yfirborðinu svolítið dökk og myrk og kannski titlarnir gefa það til kynna en það er mikil bjartsýni og von

stefna inn í ljósið en það er platan er tuttugasta og áttunda platan sem kemur út hjá ásamt bandarísku tónskáldunum Nico Muhly og Ben frost en útgáfan fagnaði tíu ára afmæli með tónleikum með Sinfóníuhljómsveit Íslands þótt þetta sé útgáfa er þetta miklu

samfélag sem styður svona við hugmyndafræði og þvert á tónlistargreinar er einmitt það sem vakti sérstaka athygli á Los Angeles Fílharmóníunnar í vor þar sem listamenn community voru í öndvegi en Daníel Bjarnason listrænn stjórnandi hátíðarinnar hefur starfað með útgáfunni um

það er skemmtilegt að sjá það í rauninni magnað aðeins upp í svona samhengi því auðvitað er maður

það líður að lokum hjá okkur í kvöld við verðum hér aftur á sama tíma annað kvöld þá með viðtal við Ragnar Kjartansson myndlistarmann veriði sæl